Ma arva, et kompromiss omgi ainugene asi, miä vahepääl tuu rahu. Selle et kuq üts puul saa, midä tä taht, sis om tõõnõ kuri ja vastapite. Ja nii tuu ka jääs.